Suu yuka chi, kajatiñuda ñu in tinanada, in tikuu o na in yiki yute, ntichi yute, jaja in ja ku visi in ndika, naa in nteeyu ntoo, yuka ku ja kajetiñuuda yuka.